Tabeng alo mokopogo owamo tee nado taba gawaliko, nado iagugas naa pakuwaliko tee alo inne kalapago owama. Eng napo nado <laughs> nado wokuwalima te wikano wau aliko, wau alima otopalima napo <laughs> tewang alo inne kalapamo. <laughs> eng ningna alo mopokogo kalapalammo tee nado peepo asing uwema woku waliai kitau naba wokuwalima teke osinoke uwema taba ule katabaliai wela tolowaliaino eu, napo ningna alo mopokogo kalapamo tee awanining <noise> peepoke me- welema tee lamaikoke ule la siluwaloda peekala ka mo uwaingnago aluwai, napo apuwai wokulula tolomalilinawa moli nawa napo tolo maliai mokopo wielia. Tewang alo mokopogo owama kalapamo.